Manahaky anizao ñy kolotsay a kanada añe:-Rozy ao mañaja ñy lilin-draza noho ñy soatoavy nandesiny ñy razan-drozy<…> ;aminy ñy fivavaha moa zay, misy ñy raha kanto noho ñy literatiora, vokarin-drozy ao, manahaky anizay ñy fanaovan-drozy ñy Théatra aminy ñy moziky ;misy ñy fety ankalazan-drozy ao, nandesiny ñy razan-droze, misy koa ñy rr sakafo noho ñy raha hinomy, nandesiny ñy razan-drozy a kanada ao.